A bsp a naban to a nam- a nam kiu to no rer si pa <hesitation> gon moni am na ma meh tem a nam kiu to no rer pa vano moni, ee no rer si pa gon <hesitation> tah, gon, <hesitation> vatotobin ama tah be iu no nom po meh- po meh o. I to- ma meh tem, ito koe pet re nen sih, pa bsp. A meh tah pet, i to, a naban ta a nam kiu to no rer si pa vano- vano i to use ire buer sih pa vano ken tah veh sa, moni, pa vano po meh o. Ma meh tem kipa va'us pet rebuer pa gon, a nam kiu, nam kiu vapa to no rer sih pa ruh moni nen. Te menon ama masin nen. E si no akuk kepah ion hop in a te menon o tah o kat e pasi no kepa use in pa- pa saveh, pa- pa ruh o ruh o pa tah peh, e pasi no kepah ion hop iniah kepah nomnom akuk ama wanwan Tah peh, nomnom akuk ama si baten to te rer. Nomnom kepah reh tavus hama ya, e pasi kunun in a moni peh be noma, bi tavus ma. Tem e to va mbet na tovih. Mbe ke vambet na o pa'eh o havun mea pa'eh to tok, e pasi- e pasi gon i pasi he ma oah. E si keh vambet na buok a havun mea kukon to tok, i pasi he ma oah. I tah boneh i to use a rebuer nen sih. Meh tah pet to use i rebuer sih pa vatotobin a ma tah, ken tah ve ba a <hesitation> vano tah vano ama kiu, ama kiu a po kiu pepa veh vatotobin rebuer sih pavano. Pir to use i reb uer sih no pet rer si ba, be si keh- vandor- to vandor non a naban eh. Kea ma meh tem ito- ito tah pet non sih ve veh pa matop- matop in a- matop in a moni peh. I to use pet i rebuer si pa matop in a moni peh ge a sa moni e si ot inom ya i si goe a pino ba Matop i buan. E si keh ndende hava inom ya, si ke ndende hava inom a moni peh, antoen bi ku en ku varov en. Tah boneh to matop inon si a matop pet ino sih a moni, a tah boneh a bsp.